نیدرلینڈ کا ویدر فل مست رہتا اور ٹیمپریچر بھی بہت زبردست، سولیڈ رہتا. موسٹلی ٹھنڈی ہوائیں چلتی رہتی. ایک دم کینالز اور ٹولپ فیلڈ کا سین پرفیکٹ رہتا. ونٹر دسمبر سے لے کے فروری تک چلتا. یہاں پہ کولڈ اور رینی سیزن کبھی کبھی ہوتے رہتے. کبھی لائٹ سنو بھی پڑتی رہتی، اور سردیوں کا سیزن بہت زیادہ رہتا. سمر جون سے لے کے آگست تک رہتا، بہت زیادہ سنی رہتا. ایک دم آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز اور سائیکلنگ کے لیے بہت پرفیکٹ جگہ ہے. سپرنگ اور آٹم میں بس تھوڑی بارش پڑتی، ٹھنڈی ہوائیں چلتی، اور ٹولپ اور آٹم فولیج کا ویو بھی بہت مزے کا تھا. ایک دم کلرفل اور سینک وائب رہتا. کوسٹل یا لو-لائنگ ایریاز میں <hesitation> ونڈ اور ہیومیڈیٹی کا کامبو فیل ہوتا. اور سٹیز جیسے ایمسٹرڈیم کا سین فل لائفلی اور پکچرس کو لگتا. اور نیدرلینڈ کا جو ویدر ہے، فل بریزی ہے، مائلڈ ہے اور کلرفل وائب دیتا. کینالز، ٹولپ فیلڈز اور سٹی ایکسپلور کرنے کا فل مزہ آتا نیدرلینڈ میں.